जापान संस्कृति वख आधुनिक चा पश्चिमी लोक संगीत चारों तरफ वख फैलों रैंदू। जापान मां टोकरी का उपयोग ज्यादा करदन। बाकी बख संस्कृति बहुत अच्छी चा।